بتجيب الخبز الفينو بتفتحه بتجيب مثلا إنك راح تساوي ساندويتش لبنه بتجيب اللبنه بتحطها بالساندويتش بتحط الطماطم والخيار بتسكر الساندويتش بتقطعه شي نصين متساويين منشان تعرف تمسكه وما يتبهدل العالم وخلاص صار عندك ساندويتشا.